So so lifinee nii soo gaañoo nii pour nga mun koo mun a treat faj ko ba mu wér <noise> noo koy def mooy dangaa dem nga ut sagar bu set <noise> sagar bu set nga dem si <noise> gaañu-gaañu bi nga fomp ko <noise> fomp ko <noise> fomp ko <noise> ba mu set <noise> mun nga ut walla mun ngaa ut liquide walla mun ngaa jël ndox nga fomp ko ba mu set, <noise> nga soog a des fois jëlaa sagar, soo ko fompee ba mu set, walla nga ut lifin <noise> cotton, kooku tam mun nga ko koo fompee, soo ko fompee ba mu set <noise> ak liquide bi xoolal ndox nga laxas bi <noise> dem soo koy, bmu fekk nga jël lifin ink mun nga ko faa def mu wér. <noise> Walla su fekkee mun ngaa jël <noise> nga ko faa def, nga def ko foofu, waaye danga koo njëkka fompa ba mu set <noise> waa.